Mahay aloha zaho fa misy tiaroko avao gny agnarany, ohatsy izao hoe: tambotsiky. Lafa misy fotoa zany gny olo mis- misava lavaky misy anazy na hoe tragno misy anazy, de amin'igny miforitry sahalan'ny manao paozin'ny bôly na boule, de amin'iny izy ataon'olo maty <hesitation> amin'iny zany alalany miaro ny tenany mba tsy ho tratsy ny loza mety hitsanga aminazy.